Kalau untuk komputer nanu CPU, nanu ini papan ketik, nanu memori, nanu hard drive, nanu PCU, GPU, nanu casing londiak.